A waɗan hen alkule ɓutte cewɗe e toɓɓe kañun e nimerooji. Ɗun woni jonkaa sifa mo neɗɗo waawi sifaade banngal majjun. Soo <hesitation> ɗii kaa fuu kiɓɓii hen fu, ana haani <hesitation> tawan eɗun hawra.